Zəun pyena sare nyeh swang sunyeh sumpyena hwanyeh zwanhoni dad, gbama zəun gbana wa pyena gbanawah sara gbanawah nyeh gbanawah swana dub gbanawa sunjyeh b-gbanawa sumpyena gbanawa huunyeh dri zəun drizəun-gbanawa zəun dri zəun gbanawah pyenah drizəu gbanawa sara drizəun gbanawa nyeh drizəun gbana dwana drizəun gbanawa dunjeh drizəun gbamawa sumpyena drizəun gbanawah huunyeh drizəu gbanawah dub a a yi rig hwan buh bah hah yi rig hwan jiri yi a yi rig yii yi mah keh tanu buhbiri nwah a yare keh nou huuni abəg hoo trig nuuna yi rig hun jire abəg lahh jii yi mang yi dəg a wah kah shad yi kah dəg yi dəg bah ajilai yai yi rig fan jenah yi bah anah yi ayakənu yi kah hoo bəg ya atanubari <hesitation> a namma yi a wah kuh jen mang yi sah sah asan-san a wah wabyi a wah kah wab funshumen yi kah zəm ajengh yi bah kah bah a yi mehd bəg hah a bəg kah fen daun yadda a yi fen hah abəg fen mah a bəg kah wuseni yi rig vak jenah zah yi abəg ya a tenu buh bari. Tanu bari san-asan funishumen pub bai rig yi a bəg yah bo tana buhbiri a bəg fen buh jire a bəg mah dəg kini mah puh rig bəg mah bəi akeh kai a bəg sah bah ajilai mpər zəu kuh jii bəg mang a bəg kah ya anoi kəun noi sin a san bəg shee yi bah nəri bəg hoo yi yi vii aviu mang yi pan noi san-san yi pan kuh-noi yi rig dəg mrig zoah are yai yi kah kuh lahd wagh npər mang wah npər jibə whin wah npər gina lahd kuh a rig dəg afiri bo yai kuh lahd wah npər may kuh vii avilli mang yah nah aso dari wuh nam noi kurumam rig huh ri wuh koh ya boh tanu-bari wuh lahd bəg ama yah boh taubari mmah bahd buh a rig dəg bah ajilai a she bah, bah mpər, agbawuh bah bəi kahd ake yi ro nfen yi wuun yi sah bah ajilai yi kəin rig bag hah wahke yi kah rig vak jenah yeh ri uhsoni abəg-abəg bhad nah bah ama bahd zəg buh mang a lad sana’a muh sah sana'a, sana’a san-asan toh ama sab zəg sana’a mang noi sid re hah msid re daun dana’a wuh yah nam-noi kurumam rig yi wuh ri wuh bəi wahb jenah wuh ri toh yi kah vak ri yi kah rig vak kurumam ri a kuh yi na yi kah rig vak kurumam ri a kuh yi na yi zah shiu ajilai don zah shu mah san-asan amah naam yiri buh nwi arig dəg yi kah arig vak kuruman ri wuhseni liu jibə. Bah luu a bəg rig dəg adəu bəg wah ri bah jibə zəm sini mang jibə pai awubba hah awubba bəg rig bəg wub bəg rig vak kuruman bəg vak man bəg rig vak myengha bəg rig vak atau a she bah a jibə zəg sweg aswag ri yi keh rig vak kumonam ri wuseni npər a rig mahm dui abai-bai wuin kuh rig bəg ake liu jibə ri wuih jibə kai le yi paan nəng kph bəg voh yi ashe yi vak abo voh kurumam ri yi keh vak ri uuseni <hesitation> bəg shee yi bəg rig buh lari aboh men wuk fad yakənu kuh tad yi mang bəg bah a bəg rig bihd re yi kah rig vak kurumam ri a kuh puu bəg pinu, pinu ajilai a bəg yi abə bəi waab jibə ri a bəg waab jenah bah ri a bəg kah waab ama yah re ne yo kah vak a ni daun huruhou liu uuseni a kurumam kah pun bəg pinu ri yi bəi yi nan mang yi han-nan yi jibə ama zoh le abe kuh ri nang voh vakghi yi a kummam yii nah wuh bah asen-sen voh vaghi yi a kurumam punh wuh pinu muh bəi wahb jibə voh vaghi yi yi vak ri mpər ama mam abai-bai a kurumam puh nah dri yi pinu a bəg sah a jilai muh wab liu tambari hah tanubari bəg bəg bəg adəun mang tanubari a hah yak a swak kini boh tanubari muh fen bah abəg abəg abəg ah bəg fen wuh. A kah wah kah bəí rig keh kai kul zəg naah sənnəng məng jibə whin nəng kah neh sannah kini jen-jen mong nəng ava nd ɛtɛn a wubba sɛn-asan nəng vak nal atə’u nəng yah boh tenu awubba. Kuma ntang vaghe ari a kuh wha yí voh yɛi yí yeh zos pen bəi bəg kini neng huruhou a kamman whah yi voh keh swana hah pyeghi yí mah seh neh nəh nəm meng a gumpər dahd ho yí avəri kaíí yí mah sah nah nanəm mɛng yi hoo jeneb yi yeh a tanu bubari a bəg yeh behd yi hoo jenah yi abəg yah abo tenu awubba a yi nəm yí yaj wub san-asan awubbo heh awubba bəg bəg mang a wubba bəg kurumam feh bah amch lad kuh rig yiwug amah vak.